لو بقيت فاضية لمدة اسبوع ايه الحاجات اللي أنا هعملها بصراحة هعمل حاجات كتير اوي يعني ممكن أعمل كده بوكس كبير واحط فيه الحاجات اللي هعملها كل يوم يعني مثلا أول يوم ، هروح أركب خيل عشان وحشني أوي ، تاني يوم مثلا هروح أتمرن سباحة وبعد كده ممكن مثلا ف الاوقات دي برضه هستغل اوي الفرصة وهقابل صحابي كلهم ون- ونروح نتغدى نروح نشرب قهوة مع بعض نقعد نتكلم ونتمشى و نجيب حاجات حلوة وناكلها سوا او ندخل سينما مثلا ومثلا ايه هرجع مثلا من تمرين كيك بوكس واحد كده يعني عايزه اجرب شعور ان انا بتمرن مع كابتن مش انا اللي بمرن ، هجرب إن أنا اسافر بقى يعني ممكن عايزه سانت كاترين أسافر سانت كاترين او اسافر سيوة واسافر دهب او شرم الشيخ هسافر اي حتة انا بحبها